España pegua reta kua reta ko jembiuvi jaeko el gaspacho andaluz jae ma jaereta jouva, aceite de oliva jaeko ingrediente reta fresco como tomante, pimienta y maiz jae jokua reta jembiu.